Tuu tüütäs niimuudu, et ta tõmbas hindähe õhku sisse ja õhuniiskus jääs kõik sinnäq massina sisse. Ja massin umakõrda puhus vällä <hesitation> hindä puult kuivas tettü õhu.